To sohõ gwandi nda tobay no araŋ na ay hã matekaŋ boro ga gwaro nday waŋkaŋ ni hisuwa so ma gwaro nda. Toh gwandi bora si ne day ɲga ma gwandi za'ka gwaro kane ni foori kasina no ni ga fooru nda da manci ni bay haŋkaŋ ni ɲwaa no. Zama gwandi foori kala baŋkaŋ na hay'fo ŋwa no ga fooru nda gwandi. Zanka si manu nin arkusu si manu nin zama gwandi manci foori hari no kan ni ga za'ka ka'ka ka ne ma fooru nda. Amma tobey wo ni ga hin ka gwaro nda ni kwaara a ma zuru kwai ne, nin da ma zuru kwaine nin da ga fooru nin da ma yee ne araŋ ma yee neewo. A si ni nama a si ne ni se hay'fo kala day da manci nin no na kar kane ni ga wi toh a si ne ni se kala amma nin da ga hin ka fooru a si ne ni se haikulu. Baikulu kaŋ ka mo ga ziiri ka bisa ka ne wane guna kadi tobey ne a goga fooru nda a si te hay'fo a ma guna kadi matekaŋ tobay ga te. Toh gwandi ni si hin ka'ka ka ne ni ma fooru nda gwandi baikulu ma manu nin bor ma manu nin zanka ma manu nin toh wadin a si te. Amma gwandi wo da manci ni na mayo haw no wala ni ganda safari za ni koy a jarga ni di a gin nama ni di wadin a man te. Gaara mo ma fooru nda tobey a bisa i ma ne ma fooru nda gwandi baŋkaŋ ni di go fooru nda gwandi kulu a bay haŋkaŋ no ɲga ɲwaa a se no a goono ga te. Amma tobey wo ba ni mana haikulu ɲwa no ni ga hin ka fooru nda tobey baani samay a si baikulu ham.